لو نبى نغير إطار سيارة ولا دراجة أول شيء نتأكد إني جاعدة في مكان آمن يعني <hesitation> ونجيب رافعة ونرفع السيارة ولا الدراجة، نبدأ نفك في البراغي باستخدام العدة يعني الخاصة بتاع الفك وبعدين نبدأ نبدل الإطارات الجديدة، نبدل ونثبتها بنفس الطريقة نبدل ونثبتها بنفس الطريقة لنتأكد أنه-أنه ركبتها صح.